Ñy ankapobeny, ñy fañajaria ñylengimy alohany ñy tsy ahazoa mihina ñazy sasy :maharitsy raiky ka hatraminy ñy telo heriñandro ñy fañajaria ñazy ;ñy legimy manahaky ñy karôty zay, beteravy, noho pomme de tera ;fa laha i manahaky ñy tamatesy, telo ka hatraminy ñy fito andro avao ñy fañajaria ñazy.